Ny tena fahasamihafana mampiavaka ny zebra amin'ny soavaly a: ny zebra ny lokony a dia <hesitation> karazany anankiroa, tsipitsipika anankiroa, fa ny an'ny soavaly anankiray; ny zebra dia miery mandeha kokoa noho ny soavaly.